Ñy raha nisy tan taminy tantarany Siny: ñy revôlisiôn kilitiraly, taminy taona enin'amby no mpolo sivanjato sy arivo, nieritseritsy rozy fa hanangana revôlisiôn kilitiraly aminy ñy fomba nandesiny <shushes> ñy razandrozy, hanangana ñy kilitira borgoazy a Sin'iao, nananga fanjakà sôsialisita rozy malio tanterak'io, tsy misy raorao, tsy misy aly, zay ñy tantara nisy tañ.